Ombay nareo fe io olo mangalasy tomabilo ay e polisy meange- anginareo e polisy io olo mangalasy tomabilo io malakanareo efa izy io efa mamelo anazy io malaky anareo fa tena malaky tena aingany tena aingany fa efa pare izy io.